I ye a loŋ i la baluo be suutoo le bala, tiloo i ka maabo le, niŋ suo kuuta le i ka itelu tka baluo ke wo le ñaama, mansa tallaa faŋo ye itelu la deemaaroo ke wo le ñaama, tiloo i ka maabo le, i ye i fo ñondiŋ niŋ suo kuuta, i ye taa daama feefee la, i niŋ daafeŋo fanaŋ doolu ka beŋ ne suutoo minnu a loŋ suutoo i ka funti, itelu fanaŋ na daama feefee i la baluo be wolu le bala